S'infanzia cosa mia, m'arregodant is cosas bellas poita fiaus totus innocentis, in su famosu fiaus totus piciocheddus e piciocheddas, po nai sa beridadi, po cussus annus fiant medas, poita insaras sa televisioni fiat pagu e quindi siguru chi a chizi e fillus 'onnia dì ndi essiat unu. Me is annus chi seu chistionendi deu, seu chistionendu de tantu tempus fait, e i' giogus fiant giogus prus naturalis, s'arregodat s'amicizia chi 'ncora oi si saludaus, si controllaus, e cumenti staisi e cumenti non staisi. Poita si connosceus 'ncora, is piciocheddus di oi mancu si <hesitation> chi noi a parti <hesitation> cussus cuatru o cincu, is aturus non si connoscint prus poita custu telefoninu at fatu in modu chi vida sociali non nci nd'est prus. E nosu ita fadiaus, sa vida sociali fiat me i' bixinaus, i' 'ixinaus non fiant aturu chi una rivoluzioni de piciocheddus chi in donnia logu in donnia domu teniant minimu cuatru cincu. Quindi non fiant, fiat una tribù, fiaus medas, e quindi a oi, tutora, seus babbus seus nonnus, e s'arregordaus 'ncora de candu teniaus cussus cuatru cincu dexi annus che currias is cuaddus <hesitation> curriaus bois, ita totu non fadaiaus. E andaiaus a iscola puru, certu, andaiaus a iscola puru, a imparai, poita totu sa vida tocat a imparai. E ateras cosas ita si nai, cosas bellas, e sa vida est fata de esperienzas, cosas bellas nci funt, nci funt i' bellas e nci funt i' malas. De bella nc'est che seu cresciu E quindi crescendi nd'apu biu medas de cosas, eus cresciu fillus, eus cresciu familia, e nci seus arrennescius a portai a una generazioni, duas, cosa chi <hesitation> imui est meda meda difficili me is fillus mius che non funt 'ncora coiaus, non tenint fillus e tenint corant'annus, tengu una bella generazioni passada, cuindi oi nai che cuatru generazionis non ant cuncodrau, seus perdendi in natalidadi puru, poita crasi chi acudit is fillus de is fillus? Cussu diventat difficili. Po cosa bellas totus <hesitation> sa vida est bella, oi bivia, cosas malas nd'eus tentu totus. Deu deu non ndi nau poita chi nau sa mia est tropu longa, deu a ot'annus fia giai in collegiu, ndi seu chi tenia cuindixi annus. A dexiaseti seu partiu militari, a bintunu seu torrau, e seu partiu torra, poita seu torrau a partiri, po traballu, su traballu fiat sa cosa essenziali, meno mali fiat u' traballu siguru, chi nant imui su pani non 'oliat fuiau, babbu m'iat nau, chi ddu lassas seis u' scimpru, si narat in sardu, lo stato paga poco ma chi lo lascia è un alloco, e aici m'iat nau e deu seu partiu e seu aterus cuindixi annus prima de torrai innoi in Sardegna e tenia difficoltadi a chistionai s'italianu cun su sardu, dd'amesturà meda, poita dd'amesturau, poita mi fia abituau a bivi in continenti, <hesitation> deu ddu zerriaus continenti. E poi ita ti potzu nau, poi mi seu diplomau a corant'annus Cussa puru est stetia longa. <hesitation> E parteus cun is giogus, i' giogus fiant medas ma fiant is prus naturali chi podiant esisti. Insaras nci fiant is arxiobas, is arxiobas erano, <hesitation> fiant a che totus portant su legumi chi is <hesitation> is contadinus, nosu fiaus una bidda de contadinus, e tra cui nci fiat sa faa, nci fiat s'axia, e nci fiat tantas ateras cosas chi a nosu praxiant e non si ddas podiaus permitti. Po binci fadiant custus giogus, giogus non fiant aturu chi custa tega de faa, chi custa tega de faa portat <hesitation> de is papus chi zerriaus su <hesitation> su pap'e sa faa. Sa faa beniat posta in d'unu muntoni de terra, aintru de custu muntoni poniaus is papixeddus de faa, su semini nareus de sa faa, e cun d'una perda de atesu, asumancus seti otu metrus, scudiaus apizus de su muntoni, chi inzetasta su muntoni e ndi sciusciasta sa terra de pitzus, binciasta is faas chi ddoi fiant aintru de cussu muntoni. Cussu fiat su giogu a su muntoni. U' ateru giogu chi ia bintu unu, chi fiat giogu de birillias, sa birillia puru me is cunetas che inzaras non nci fiant, però ddas fadiaus nosu, cun s'arastu de su pei tiriaus una specie de <hesitation> de de ita si tanta, de circuitu e in cussu circuitu custas birillias, chi fiat prus bravu, poita ddoi fiat su birillioni, ddoi fiat sa birilliedda, ddoi fiat su baddarincu, nci fiant totus cussas cosas. U' atera cosa fiat sa bardunfa Sa bardunfa puru su chi fiat prus bravu, nci arrenesciat a ddu fai, dda fadiant de solitu cun sa <hesitation> cun sa linna de figuera poita si spacat, ddoi pigà sa bardunfa e fadiast ponf <noise> e chi arrenesciasta a dda spaccai iast bintu de sa vittoria poita che fiat custu su trofeo. Aterus giogus fiant giogai cun sa <hesitation> cun sa a trippidi. Trippidi fiat a scudi su dinai a su muru e poi ddu ddu <hesitation> a che ddoi fiat <hesitation> a chi arribat primas, no deu seu sballiendi, trippidi fiat u' ateru giogu, apu sballiau, apu sballiau poita trippidi fiat a <hesitation> a a tirai su su <hesitation> e aspetta imui non mi 'essit a firmai. Poi torraus a su fatu de s'iscola. Sa iscola, fiant is iscolas elementaris, babbu iat decidiu chi non nci dda fadiat prus sa <hesitation> a si 'onai a manus alenas, e s'at nau ca si poniat in collegiu. In collegiu, fiat u' collegiu de is ferrovieris però, poita babbu miu fiat ferrovieri, non fiat collegiu de mongias o de aturu, fiat u' collegiu stile privau, però de privaus, cioè però gestiu de signorinas, de istrutoris, una iscola normali però in collegiu Po entrai in custu collegiu depiaus teniri una certa votazioni, e quindi babbu miu m'at nau, impegnadidda poita srebit a otenni u' determinatu votu, o fiat ottimu ma non prus pagu de prus de distinto, distinto più si zerriat in sardu, distinto buono, imui non m'arregodat, o ottimu. E quindi m'iat mandau a iscola, giai ddu tenia cumenti a <hesitation> a insegnanti, <hesitation> m'iat mandau de de signor Murru, bravissima persona cust'omini, m'iat imparau, figuradì candu fia andau in collegiu, poita ia pigau ottimu, su prim'annu de <hesitation> de medias fia, m'iant premiau, m'iant premiau poita ia fatu su mellus de totu s'istitutu, poita fia bravu diaderus. Però sa conca fait cosas legias, su segundu annu deu apu rifiutau, deu su segundu annu non 'olia torrai andai a u' collegiu, e infati est cumenzau su declinu scolasticu <laughs>